والله يا راجل لو بنكون حشرة ليوم واحد، نختار نكون فراشة، شنو أحلى من الطيران بحرية؟! وننتقل بين الزهور بألوانها الجميلة، حياة خفيفة، وما فيهاش قلق، يوم واحد نستمتع بالطبيعة، وبالمناظر الحلوة، وبعدها نرجع لحياتنا العادية.